الي احنا نفهمه من عيش حياه جيده هو الي احنا نعيش حياه مفيهاش فقر مفيهاش جوع ااا حياه سليمه حياه يكون عندنا اكلنا وشربنا ومكان نومنا حياه أمنه حياه منقعدش نفكر بكره مخبيلنا ايه بكره هنعمل ايه في عيالنا حياه هاديه حياه مفيهاش صراعات داخليه حياه كلنا مابنفكرش في بكره لا كلنا بنعيش اللحظه كلنا بنعيش حياتنا كلنا بنعمل الي احنا بنحبه ومش بنشنغل مغصوبين عشان الفلوس